கிரெடிட் கார்டுகள் என்பது கிரெடிட்டைப் பயன்படுத்தி. பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்த. பயன்படும் பிளாஸ்டிக் அல்லது உலோக அட்டைகள். கிரெடிட் கார்டுகள் செலவழித்த பணத்திற்கு வட்டி. வசூலிக்கின்றன கிரெடிட் கார்டுகள் கடைகள். வங்கிகள் அல்லது பிற நிதி நிறுவனங்களால். வழங்கப்படலாம் மற்றும் பெரும்பாலும் கேஷ்பேக். தள்ளுபடிகள் அல்லது வெகுமதி மைல்கள். போன்ற சலுகைகளை வழங்குகின்றன.